די ראלע וועס מסורה שפילט און די היינטיגע וועלט איז אז מענטשן גייען זיך זייער אייגענע וועג און בעיסיקלי טוען וואס זיי ווילן און די איינציגסטע זאך וואס האלט זיי עכט אראפ צו טון די גוטע זאך איז צו קוקן אויף מסורה. וואס האט זיין טאטע געטון, וואס האט זיין מאמע געטון, דאס קען העלפן א מענטש בלייבן אויף די גוטע וועג. סאו-